കേലൌ സമുദ്ര ജീവിലു തക്ശനവേ ബന്ന ബദലയസുനന്ഛിത്ന സമര്ത്യവന് പദദിപുവ। ഉദഹരനിഗു, ഓച്തോപുസ്, ചുത്ത്ലേഫിശ്, ബോക സ്കുഇദ്। ഇ പ്രാനിലു തമ്മ ഛര്മദുലൈ, ഛ്രോമതോഫോരുസ് പന്പുന ഓന്ജി വിശേശ കോസവനു പദദിപുവ। ഇ കോസദുലൈ വിബിന്ന ബന്ന ദ രന്ജക ഉന്ദു। സ്നയു ദ ന്യന്ത്രനദ മുലക, ഛര്മദ ബന്ന ന തക്ശന ബദലയസുന്ദു। ഇന്ഛ ബന്ന ബദലയസുന സമര്ത്യര്ഥു, അവു ഥന്നന്ന ഥനു രക്ശനേ മല്ഥോമുദു। ഭോക ബേതയദരല ഉന്ദു ഉപയുഗ മല്ഥോമുദു।